कांगिया को कियो उद्देश्य है जोको मैं थाना बातू हऊँ। छोटा मोटा लोग लुगाई तबर्र जोका री बल होया करे है बाआ कांगिया रो उपयोग करे है। कांगी तो हिंदी वर्ड है मना अता कांगियो किया करे है। एन्न माता गीत भी बन्योदा है। म्हारा लिया ऊ कांगसियो। इतरा इतरा गाना मण्योदा है मिनाअक और लुगाई रो गन्ना गन्ना मैनसंवाद हूवा है।